Primu, ti nau sa beridadi, ca dusu fadia in dommu eu po is festasa is grugugioisi e dusu fa. Me teinti s'arrescottu, du comporau e du fadia in dommu. <hesitation> Ma immoi de custas cosasa non di pozzu mancu fai ca no pottu trassa de fai custas cosas. Però, fadia sa codra ca pobiddu miu di prasciada, a mimma no. Ma sa codra d'appu fatta sempri. Da bessia, da sciacquau e da bessia e <hesitation> a issu di prasciada e di da coghia. E lì. Ih! Nostu! Pezza procceddu arrostida, pezza e angioi arrosdida o fatta in cassarolla e. <hesitation> D'appu sepri, candu benia sa famiglia pittia. Cussu mancu di pappanta ma, pobbiddu miu di prascia cussa fatta a sa tradizioi chi ci fudi, de custa praitta.